Telee komiŋ niŋ i ye a loondi. i be pirisoo baransee la kuraŋo la, i ye ate, kuraŋo taa i ye a baransee, i ye kaabuloo miŋ bota naŋ daa to i ye wo fanaŋ dunndi. telee kono, niŋ, ate fanaŋ l kuraŋo i ye wo baransee, i ye butoŋo diki i ye wo diki doroŋ i se a je fenkoo, niŋ i ye i batu domondiŋ, iimaasoo bi naa, i ye komandoo taa, i lafita seenoo miŋ na niŋ wo funtita, wo la niimeeroo wo la fenkoo i ye wo apiyee doroŋ i se a je iimaasoolu ye naanaŋ